"Ee mo taakalemme, tinno ɓuytu soofaa ngoo seeɗa. Jenngii, yimɓe njiɗɓe ɗaanaade.". So wanaa ɗun taakallemmaagu yo huunde naawnde non. Kaa, so joomun ana heɗoo fuu, jaɓan. <hesitation> Wonduɓe jooni, <hesitation> ɗee kulle haanaa tawee ɗe kulle tiiɗuɗe hakkunde muuɗun en.